Për pulidé 'na stansia t'i pìe l'aspirapolvere e pöi lu pase daspertüt co ënt i angui e pian pianot pulide tüt